Gana gninata nké, kén nkhalissi ŋa anta kén déni bank. béyli khassossouwani, ossouwani mégnini bara bané, ossou gana mégni komoto khassossou séréssou gayéy na woudiouné bagandi, tampilé khadama rémé ndi ya kofoumé séréssou woudiouné ay guémé tampilé woudiouné nati lakhassara ngana sali, ona mégnogni oka komi gnani khirssé, inda ri na lopou mboyi assouna takhou, ana ŋwoudiouné mbagandi kéni woudiouné mbagandi ma tampilé ké sérén ŋwoudiouné nga timé igana timé kénigni ndi bané sou tokho nthiafa, ndi ro kayti khoulé ŋa ndi bané sou tokhon nthiafa na ro poti nokhoŋa, na yonko yonko, na ti lémina lamané yogo danŋa li bané woutou akama ngana bané woutou, nda ati kati foulané agna tokhona mbogou, anŋa moule ba, ana tiy moula, agana tinta moula, nayilé eehhh kén ntokho ké sémbéné na ayonko khadi, nati léminé ndanŋa li fotana woutou, anda fo woutou, na kama ntirindi ankhay moula ba, anatiya moula, aganatiya moula, koubéni guéri i tampil i woudiouné woudiounéni mbagandi, onissou kofoumé tampilé woudiouné, bané khalé nte baka bané falé. passko takhou ti kéngnaya, ni kofoumé na kama nkhalissi nkinéy. Kha aganagni gniméya guéni, gnimé khalissi, nga mouli na takhoundi, ntél bank bank gna, ni nconte ŋwougni, ni nkhalissi léy na takhoundi, nkhadiou ngana kignéy, na daga woutou, nkhadiou gantey, khassossou ga yéy angana khalissi ntakhoundi bank ni yogoni khakkhé gnanéy anga tougana, ana kén touga an nkhalissi na tokhéy. Angana léfa bagandini, ana bagandi angana léfi fo rondini ana rondi, aya takhido ŋa <hesitation> takhé kholarinté ni dinanti na khalissi ntakhoundi an kompé, séré ray rini an mpalé ana woutou, ana perdi yo.